Aina iko tin kin ɗano na moiko dai nei fa nei dai gaɗa don ni reisa i don na iko ehta bu na iko ai yoto bu amma shi sha`ani duniyya biya- biya dor she bu amma loka ko min lalambat ko itti nani eno eni kaza a eni zina bun ei kona ko moɗa ko riya deiti kada ka yardan an ko ta nei mo ɗa no na ina bu.